<hesitation> Min kaa mi wanaa astoronoot. Kaa miɗe anndi tan, tiiɗallaaji ɗi o ɓuri heɓde fu: yo banngal reesoo e kañun e yahde nokkuuje goɗɗuɗe tawee njooɓaari mun timmii. <hesitation> tinnaade tan, e muñal e yolbere e tampere.